<hesitation> Isa valo ndraiky zen̈y an̈aty jerinakà raha ratsy zen̈y karàha oe fahavalo, jerinakà vônaloan̈y zen̈y ratsy aminany in̈y, amy ôhatra ny oe raha tsy manjary fo zen̈y, kô fa raha zen̈y faha valo.